<noise> ny fomba fampiasà <noise> angady. Ny tany moa mitovy aby na tany mahery io na tany malemy io. Fa misy avao zany olo mila mità angady iny. Lafa voatà angady iny, lelan'iny atsatoky amy fasiky eo, atsatoky amy tany io eo, bakeo loary, atsatoky amy tany eo bakeo loary ze ao. Zay gny fomba fiasa <noise> angady amy fihalia tany.